Ke ke gbɔ̀u yii anyùùŋ nyaŋ àŋ àŋ àŋ sèè anyùùŋ nyaŋ sèè àŋ gbiɛŋ ke yɛ̀ɛ̀ɛ, kiŋ nàŋ fɔɔyɛ̀ìm wa jii, mìŋ mànàŋ nyiìŋ, because àŋ sìè nyiìŋ manɛ̀ŋ gɛ̀wɛgɛ̀wɛɛ̀ zimgbe, àŋ banàŋ nyiìŋ tɛ̀ɛ̀ kaiŋ. Mìŋ gbìlè nyiìŋ kè fɔɔìm jii. Ke gbɔ̀ù jii miɛ̀ŋ yii, kɛɛ nɛɛnɛŋ fè wèè ka nyiŋ banè.